Arakae oiko mopeti mbiaparete jaendaye oyemboe oiko magiare jaema jokogui ndaye omboaporova tei oyapovaera mbae jaema guiarmiuño ndipo jae oñemoakañi jaema iyeipei oyapo jaema ojo kururura oyepo jokogui jae tata <hesitation> iporaa supe jaema oikuaa mbae oyeapovaera <noise> jaema jokogui ayepea ndaye oyeapoye <hesitation> mbiara